Secundu u me gjithë se jemi te na società occidentali, di basi cattolica, na mënd perdunarjëm, cioè na perdonarjëm te fjala ma pran te i fatti jemi rancorosi e e rrojëm lik, nvilinaremi, inveci u perdonu për mua ë një shurbes troppu importanti çë ki’ të allenarjëm si një… ë si ata çë ven e bujën palestra e na paraç kit’ allenarjëm u perdonu, përçë ngë ë façili një të perdhunarënj, però na i vuhemi i rrinishirjëm.